Mihaino mozika no tiako kokoa rehefa manao dia lavitra satria rehefa mihaino mozika ianao dia <hesitation> mientanentana ianao, misy fihetsehampo tsara raisinao avy am'zany, tsy de mila fifantohana be loatra ny fanarahanao a ny tononkira.